Fankan-tsary nomerika, fanka-tsary zany hoe appareil photo i zany i fa raha io zany appa- fangalana sary izahana raha kara anao mitaratra zay ngamba nhy tegna izy hoe mitaratra na avy de raisin- alegny sary ohatra anao mitaratra igny de igny ny hita, zay zany ny atao hoe <hesitation> appareil photo numerika.